Katsajalaq pruukvaq uma kombitsit <hesitation> egä as'a jaos, midä vaia. Kas ringiliikmisõs vai minkastki kinniqvõtmisõs ja nä saavaq naidõga esiki ümbre nuka egäsugutsit asjo võttaq.